Mas pari e nxej furrën n'temperaturë dyqin gradë. E lyj pulën me vaj ullini, me kryp, me biber t'zi, me biber t'kuq edhe erza tjera sipas dëshirës. E qes n'tavë edhe e pjeki për nizet e pesë deri n'tridhet minuta nëse jon copa t'vogla, ose katërt e pesë deri n'gjashdhet minuta n'qoftë se osht pula komplet.